Maŋ doa màŋ tiŋ àŋ nyaaŋ raining season kui mieɛ̀ sùà. Maŋ doa màŋ maŋ yɛi nɔŋ nyùàŋ nɛ̀ŋ e fè yɛi nɔŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ kàìŋ, O foo e wùìyèɛ, maŋ gɔ̀àà maŋ nɔ̀ŋ, maŋ gɔ̀àà maŋ sɔɔ. Kɛɛ e doa nàŋ tiŋ àŋ nyaaŋ dry season. E doa nàŋ mùŋ nyuɔŋ nɛ̀ŋ gbiŋ sɔɔ̀ maŋ kàmè wùìyè maiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀, maŋ kàmè wùìyè wèè manɛ̀um màŋ, e kìlɛ̀o, kpamòo. sɔɔ̀ maaŋ gbìɛ̀ŋ wùìyè pangàà e nyɛ̀nɛ̀ŋ kàìŋ, tiŋ àŋ nyaaŋ kuiɛ̀ sùà nyààŋ dry season, maŋ doa nàŋ.